kpuhe ipuno are thei ike vevei ahwo je re ser ikeveve ahwojo re sei ikeme enwa ahwo jo no marro obome na are sei isulapo ena ha oghere ede no a su whe te gwolo thei eke nọo re were emahana gaga evao oke ehaa kpobi gbe evao edoka esekpobino athei ne itumag hoghore jo uwo keme a wane rri rie woho ore no odefe rere reko me yo oghene raha akpo rovi eno ziezi okwo kpobi umu gho kopbi no ugho ne whewo where rve̠ rie̠de̠ whe̠ ue̠ je̠rie o̠ke̠ no̠ ahwo marrie vere he ano ore nana yo ore ahwo hausa are kake rri rie mu hufiki ore no̠ ore̠ were ziezi whe̠ te gwolo theine where kuar kuai where nwarai whe̠ ve̠ fi ame hoa whe̠ ve̠ woa ho̠ erae whe̠ je̠ kake wozai orro̠ o̠sosuo o̠ whe̠ re̠ woae whe̠ je wozie no whe re ku ame na kufie whe e fia ho erae whe ve theirie omoto oro ekpao ibwaha isobi oluho no̠ o̠ro̠ eva rai kpobro ve nai no whe ve̠ ko ame gbegbe na kufie wheve te wurie wozairo the whe ve ku umutho ame hoai i ve tifu whe je thei rau ogbe jo whe ve̠ jai rie so̠ elo̠ho̠ no Whe be la ahwo jo re re uwhei ahow re uwha hi fikere ahwo jo re fiuwhei ho ahwo jo fi uwhe ho̠ ho̠ reko whe tefo umuwhe hie awere raire roma lawhe ziezi whe je thei noije fi fu te epuno whe gwolo jete lolo te egwoloru noi ame no o rehaina je kpo na ai om a tropobino yamuno whe ve woai fiho oto whe uete reho ofigbo ze whe ve fi opoto ho erae ono. aro the ebe whe je fie ho erae where ku ofigbo na fibie o re joyay where ku ofigbo fihie whe je ku ofigbo fihie whe ro umu wher dawo esio ofigbona ye no oyewho oh bi oyeraha noho keme oteye te ogbe jo no whe gbekake mu ha oremi erae oje ye otigbo na je ye omojo whe ve ti fi arubasa fihie wheje fi arubasa fihie no whe ue ti ku izuwono whe lona gbe ibi na kpobino whe lona kpobi whe lo na kpobi whe ve kuai hie whe ve te dawoei ofigbo na ve te daria omaye ofigbo re rehai roye ve ti koko oma ho ziezi eve te ya no ziezi je te ya no whe ve fi emeri fihie Or arao whe ve ti ama kuai are wani ku ane gho izuwona uereuere gidigidi hi are dina the kakao omoghere kakie omojo ove koko oma ho whe je tekakie no whe jeti fie ku ofigbohie amame hie eje te horo kugbe whe ve ti yai fiho oto whe ve teye fiho imidhe koyeho eveve na whe ve te jeni aho iredhe whe ve te je izuwo no whe the na fibo ehu ral whe ve timuho ere yo whe ne no ate beve ore kpobi amere ko akawa amereje jarie no whe fiho akawa whe bere yowere berda amemereve ore nare were ore na re guogho gaga oye ama roru ehaa esikpobi fiki oghere no ogho na orie oma gbe ode no a sere ore were no who te jo uwo thei emo no ero uwor re ghoghoi eva re were ai ate thei rea fibo oto no a gbe gha he vere ha emo no arro uwor nare hoo a re mo ofuofu keme a here beno ko oni megh ghale ko a ghale ha emo na re thihi uvevu keme ore no ore ke evawero ere are thei rai emeve na keveve na kemenwu ere a re thei reai